Imiki kinayo inaikunda nimwi ya maembe, yamaua, ya mbao, ya mapela na ifaida ya miti ya kwanza ngauli ni miti iya maua ichi sao ikatupeli chisao ikapendezesi ikapendezi zingaanda imvula kwa wingi ngauli ni miti ya matunda inga kupela matunda ngata maemebe, mapela ngai mitii mini nayii inga pii faida ya mikti ika tupela imbao imbao zishoi imiti niniya ikatenge nezeshishi vibeliti imiti inina katengene ifaida yakwe ikatupela makalatasi yautengeni yaka tengeneza madaftari ngata vivi